Aaran hunko makko, walla ngata, nanngira ɗun, ñaamira ɗun ñiiƴeele ɗee. Ɗun laatanii ɗun kañun duu jon kaa junngo. Soo jonkaa laaci kii ni, fay ɗun o haɓorto. <hesitation>